Ke no'ono'o wau e pili ana ka ua o ka mea e launa me ia'u 'oia no ka malie a me ke anuanu o ka ua, kekahi ona manawa anuanu ko'u kino a ke helele'i ka ua he 'ano nahenahe 'ia no ka mea 'a'ole hiki ke hana ho'okahi mea ke ua.